Raha nitranga ta Rosia tao ndraiky, <hesitation> zen̈y oe irô Rosia àby iô zen̈y nisy nisy nisy môman zen̈y nisy revôlisiôn nisy zay nianara ta lekôly. Ia azoko honon̈o ndraiky araiky izen̈y, fa ny azoko honon̈o koa nisy lagera zen̈y tô, aviô zen̈y irô naresy <hesitation> tamin’ny gera maventy tavaratra izen̈y, zen̈y.